الكوارس الطبيعيه دي الله لا جابها ولا وراها لي زول .لكن هي ذي البراكين و الزلازل و الاعاصير و السيول و الفيضانات ودي كلها بتعمل خراب مبالغ فيه ومشاكل كتيره خالص خالص .ربنا يسلم منها الجميع ويبعدها عننا